I ka a soroŋ nuŋ caaboo la niŋ caabi lewube loŋ, i be a caaboo taa la i lafita duŋ na buŋo kono, i ye i laa i ye bundaa i ye caaboo bula bundaa la i ye soroŋ a ye naki i ye i laa, i ye a koroose a ye taa.